<hesitation> Hanina ara-tantara tiako andramana: a pizza, pizza le tegna hoe pizza tegna en qualité regny fa tsy le vidina amin'ny sisin-dalana akegny igny, de tiako handramana koà zao a ramen <hesitation> regny koà zao tegna hoe tiako handramana.